डोंगरांव वाळल्या झाड्याचो आवाज आइकण माका खूपत बरां दिसता मनाक मज्या खूप शांति मेळता आनी त्या झाड्याचो आवाज आइकल्लो कयां मनाक एक प्रकार ची शांति मेळता, मनान कसल्य दुःख असत जाळ्यार ता विसरां वोयता आनी आमी मनाक खुशीचो सुवास दिवण पाव्तोव, त्या पाण्याचो स्पर्श केल्लो कयां आनी थैसर रावां कसा दिसता आनी तेतूं आपलो टाइम घालूं कासो दिसता। ता तांडगार आरोग्य <hesitation> बरां तसलां पाणी असता मनान ता पिवण कासा सुधा दिसता।